ooh mey ni'er bunga' enun teh kedeh 'am ngadan bunga' inih lem karuh tauh, tauh Kelabit , neh bunga' ros neh edtah, bunga' err uih pun na'em keli' ngadan bunga' , nibu deh kineh iring ta adi' awan doo' piyan ni'er bunga' lah, enun luk senibu arih neh tupu luk tu'en arih ni'er, 'an narih nu'uh.

<coughs> Mo am arih nier teh kayu' ideh lem sekolah neh ideh belajar kayu' uhm English, kayu' tideh kayu' Bahasa Malaysia uhm kereb tideh kau' belajar kayu' uhm kayu' ena' nih Iban juga' neh ihih lah. uhm ineh nuk pelaba doo' paad narih keli' karuh lun.

Aaa... program radio nuk doo' pian tu'en uih ninger... ieh ineh kayu' apeh ulun tauh nuk ngih mado kayu' ngih Baa' Kelalan kah, ngih Bario kah, ngih Seridan kah, supaya tauh anak Kelabit nih keli'o ngih na' Seridan mula' baka. ngih Bario mula' manuk, kineh-kineh. Doo' pian tauh ninger ineh lah. Kineh neh seriteh nuk doo' pian tauh lun Kelabit nih. Terima kasih lum.

Seh irau tauh na' lun Kelabit nih belaan deh irau mekaa' ngadan. Neh irau luk leng-leng ken doo' pian kukeh. Doo' pian kuman lemek be..., ...err... lemek berek. Heh... doo' pian kuman senago... tulang berek nuk tu'en deh naag iih. Doo' mula' berek tu'en deh ngeret renga' irau mekaa' ngadan. Leng-leng doo sineh meto'. Doo' ramai lemulun ngen sineh neh. Nuad pa' kupi, pa' miło let lem derem. Neh suk leng-leng kendo' ramai. Inan teh raut beken ruyung dih.

Mo doo' ngen bank iih uhm ngen narih lah. Ideh inan bukuh tulu kayu' inan may ngalap usin idih tah kayu' uhm bekas iko pangeh nah ngalap tuda' ken mula' apen muh papah ken mula' katasan mimang idih doo' kinah.

Aaa.. nuk lem linuh uih perkhidmatan nuk leng-leng doo tu'en tauh lun, lun dayeh lah, orang ulu inih ieh ineh mulun peruyung, kereja peruyung, doo' rurum lah, doo' rurum nulung seh burur ngen seh burur. Neh nuk doo' supaya tauh anak nuk di ulu ineh ataupun lun luk merar. Neh nuk tu'en tauh ngesu-ngesu keleyh.

Naem tungen teh bada' nuk baken kuh kuan ja' nuk mudeng mado ngen lun ruyung ideh nangey iih. Nebada' ideh doo' kail may sembayang, doo'-doo' arih peruyung ngen lemulun, am selalu-selalu uhm may peh maya' kereta naem pelaba mawer niat masa narih tauh idih siden. Ineh lah. Doo'-doo' arih ruyung lun baken uhm doo' jadi' kucang ideh, kuh lilin ken Lun Melayu', jadi lilin am mulun rang lemulun mada' doo' Tuhan ngen narih. Kadi' kineh arih muit ideh lm sembayang arih percaya' ngen Tuhan.

Kayu' ieh nuk binala neh. Em keduih raut ineh neh. Em uih keli' err kapeh ideh raut ngen idih leh. Err... Mutuh doo' ngen...

Mo uhm kayu' kerja, kayu' projek uhm nuk doo' piyan tuen narih Lun Kelabit iyeh ineh tauh may ngerabat, may ngerabat neh tauh, may madil neh tauh. Inan Baka apen tauh, inan puung apen tauh muit tauh muli tuen tauh nanek nidih un tauh bagi' maya' ruma' rawir neh marey kenap-kenep tilung, kenep-kenep bau' tilung tauh lah. Bagi' bagi' abi-abi nuk singalap tuen tauh nanek iyeh naru' lem bigan may neh tauh mated ideh seburur ngen seburur. Neh kerja tauh Kelabit nih keleh.

Aaa...i lun tauh nuk karuh... lem bawang nuk aaa.. teh kail, nuk rayeh bala, ieh ineh ieh iih suk kayu' nuk pimpin tauh lah, nuk pimpin tauh. Tua kampung ken tauh ngen ieh. Kineh tieh nebada' tauh. Ieh nemala ngen tauh, kinih-kinih lawey tauh , em tauh naru' ulun sediri'-sendiri' tapi tauh peruyung keneh kadi' ieh nuk rayeh lem bawang tauh, ieh merey keli' ngen tauh, ieh ngatur lawey tauh, ieh mala enun nuk doo' ineh tu'en tauh ineh tu'en tauh naru' supaya tauh lem bawang tauh maju ngen doo' lah.

Bah nih sekunuh lun ma'un sinih mada' lawey mey ngi fa', maya arur mey takung, neh belaan deh, tu'en narih muit teh no' rabat kh, rabat dari , eeyep kah, nalan narih remuru irang ngeli'o arih ngen no' tana' luk tu'en narih nisa' ta'ut arih no' teliud/telejai. Mey' narih remurur lem takung eh bah iyan raut-raut iring dih pelaba liyu temiseh iring tengeb dih. Ngeli'o arih renga' inan arur, arur no' pba' batuh ta'ut narih tutu' ritep tu'en no' batuh kukud, ritep tu'en batuh.

Mo kayu' serita nuk tuen narih mala ngen anak adi' iih mimang narih doo' piyan mala au' kerja Tuhan kai ineh kapeh Tuhan kerja. Lun tauh Kelabit lam laak 1973 mimang doo' piyan kadi' ideh keli' kuasa Tuhan nuk luar biasa.

{er] lun merar mada' anak adi' kayu' mupun dedih memang deh ngajar deh err kayu' adet-adet tauh lun Kelabit, mey kayu' err karuh Tuhan dih ngedah lah supaya ideh kereb err keli' kayu' dueh nih lah.

enga' uih pikir nen ayu' ulun tauh uhm Lun Kelabit neih keleh doo' rurum tauh leh. Tauh doo' rurum tauh nulis karuh tauh tauh nulis marey keli' eseh burur ngen eseh burur neh naru' tauh dengaruyung bajet enun tuen tauh bajet tuen tauh nulis tuen tauh peruyung teh tauh kinih-kinih tuen tauh, kinih-kinih dah tuen tauh pruyung neh tauh mala dih. Neh taun naem ngaki' seh burur lat ngen seh burur. Mala idih ngen doo' doo' paad tuh marey keputusan ngen doo' lah.

Mo sah ubat lun tau masing nekinih uih inih pakai idih iyeh neh daun Si-ang. Daun Si'ang tuen ngalap muru' idih tuen nanek pakai pa' ineh tuen narih ngerurum lem taang narih renga' uit arih mait. Lang-lang doo' inih. Nga' uit narih mait. Beraang noh arih nuem idih ngerurung uhm neh lem taang narih ngen idih dih maleg mait. Nih ubat Daun Si-ang.

Mo kereb narih ngi sekolah ngilad mimang narih daet ileh ngen kayu' Arismatic kay iney may nuk kah kayu nuk lukis-lukis kiney eseh teh narih naru' idih kereb sekolah ngilad.

Lem linuh uih sebulang kayu' tauh lun merar tauh nasihat tauh nebada' anak tauh numur satu tauh mala ngedah doo' tauh doo' rurum, numur duah na'em daluh -daluh, numur teluh tauh mala ayen-ayen tauh, numur epat enun barang tauh tu'en tauh magi'- magi' dih kan tauh supaya tauh inan barang inan nuk kenen kah tu'en tauh magi' nidih supaya tauh abi-abi inan nuk kenen lah inan bagi' ngan nuk berey-berey tauh. Kineh keleh, kinah doo' ngan tauh

A'em tun teh, nih teh arih pakai technology luk tu'en deh naru'-naru' lem google nih , tu'en deh err nipa lem google store, play store kayu' ineh, neh technology pakai arih, neh nuk doo' nah pakai arih.

err pasel technology inih paad teh technology inih abi-abi, tapi beken neh anak adi', la' mey nekap nuk beken tideh inan neh seraruh.

"Err... naru' err... dagang lem erang tauh. Doo' meley, doo' rurum. Doo' lun tauh lun Kelabit nih doo' pian tauh peruyung lah. Doo' pian tauh nulung seh burur ngen seh burur. Neh neh tauh enun-enun barang-barang tauh, peruyung neh tauh masiw iih, peruyung neh tauh ngen harga dih. Peruyung neh tauh mala merey ngen ieh ngih ineh kadi' ieh neh teh perlu ngen idih. Merey mas, tenga' ieh idih ken tauh. Neh doo' rurum tauh ngen tauh lun Kelabit nih. ""En tauh merey seh burur ngen seh burur. Tu'en tauh mala Ieh ngihteh inan, ieh ngih teh mileh, ieh ngih teh mala ken tauh lah.. Neh doo' neh belaan ketauh."

Mo err raut nuk inan err anak adi' ngi ruma' tauh ngilad atau nekinih pun ideh raut bol err mey kayu' err raut kayu' ineh err mey kanut.

Mo narih muuh burur narih mesti narih uhm bersih kan mo narih sebuleng naem narih kuman nuk ka nuk naem doo' lah nuk naru' narih mait kaiineh uhm may kuman nuk pelaba mula' gula' nih pun salad dih kan narih.

Ait nuk selalu lem erang tauh Lun Kelabit nih lah kadi numur satu uih nier uih kerja medical tauh kurang kuman bah. Naem tauh kuman doo'-doo'. Kuman tauh sibuh-sibuh. Naen neh tau mait batek. Selalu tauh mula' mait batek, tauh mula' gasric kadi' tauh kurang kuman leyh. Noh uih nasihat ngen tauh leyh supayah tauh naem kurang kuman, naem tauh kurang mirup fa' uhm mesti tauh menu' batek tauh senetiasa tauh atau pun tiga kali sehari lah supaya tauh naem mait batek. Tak uih mala batek muh kusong neh belaan kuh gastric. Neh nuk nuseh tauh. Lun dayeh nih keleh, Lun Kelabit nih. Terima kasih ah.

Ohh, mei tuih pakai teknologi nuk neh nuk lem telepon uih. Pakai ineh nuih kidih-kidih kenep so kadi' uih na'em mado let ngen err... telepon. Uih pakai telepon nih, pakai nekap lemulun, pakai naru' barang, edit nuk midih, naru' kereja kayu' ineh, inan ngulu deh kuman lem telepon uih. Kayu' inih lah. Kineh teknologi nuk pakai lem laptop kineh tidih lem telepon. Hand phone nih senang tu'en nipa lem takub. Nga' lemulun ngitun... ngitun ko, kesu tu'en ko merey. 'Em tusch na'it muli' mey ruma'.

mo mula tungen teh ngadan getu'en eh ngadan puung teh ideh

um luk uih do' pian lem edto riak nih lem let edto nuk marih marih uih ieh ineh tauh do rurum leh do' rurum me' ngarabat neh tau me' madil neh tauh tudo neh tauh mirup fa kopi neh tauh nulung seburur ngen seburur kadi neh tauh mulun ngi ulu lun kelabit mula barang nuk berat-berat tu'en tauh ngiding mesti tauh peruyung ngiding dih peruyung kerja do-do nulung seburur ngen seburur supaya la'ih sineh kinanak tauh sineh naam ieh penu' ngen nuk berat sebab tauh nulung mesti tauh petulung nulung do' do' mere awang niat seburur ngen seburur neh nuk leng do terima kasih ya.

Mo nuk err kereb tu'en pakai teknologi inah kayu handpon err mey kayu' na' ena' nih tv kayu' inah mey kuayu' err enun teh ibal?

Mo' 'am tu'en deh buro be', bubuh kadi' tuseh ngen err tuseh nekap belanja'. Mado inan mey mated dih mey bandar mey masiew dih, na'em deh bubuh moo'-moo' , mey nekap belanja' kadi' inan nalan luk doo'. Mesing nekinih alan pun 'am inan doo'. Aban men narih temulud maya' bilun , lemulun luk inan usin teh kereb maya' sineh men. Pakai koh kereta four wheel nekinih lun inan usin teh belih sineh man. Tuseht ideh repair-repair kereta dedih.

err Ibal raut nuk tu'en anak adi' lem erang tauh inih iyeh neh raut pepana' gaing. Raut gaing ken tauh ngidih ah. Tulu inan ena' tauh inan gaing tauh mey tauh pepana' ngidih, raut ngen idih, neh raut suk leng leng naru' tauh doo' riruh. Tu'en tauh ngured neh gaing sineh tue'n tauh mana' ngan sah burur ngan sah burur tu'en tauh ngejong dih kan tauh , 'an tauh mana', ye mana' gaing neh pen iyeh neh menang kinah. Neh raut suk lang-lang doo' piyan tauh ngi ulu leh, beside inah memang inan raut luk beken kayu' kanut lah doo' piyan ni'er seburur dengan seburur kanut kadi' kurang men tauh kanut err kanut ngilad . Nekinih tauh mileh kanut bah keleh. Terima kasih aah.

Mo. Aaa... kereb narih mey ni'er wayang ngilad. Nekinih na'em neto' wayang ineh, Kereb narih mey ni'er wayang ngilad mimang narih err... bersusun lah. Err... mey galap tiket. Mey ineh baruh iko kereb masuk mey ni'er wayang ineh. Err... tu'uh peh iko na'em keli' enun nuk na' terjadi' lem ineh tetapi iko tudo tupu lah. Ni'er tupu.

Uih nih doo' piyan ngen bakad luk nah dih cotton ataupun uhm bakan belaan dah uhm sebelun. Enun kadeh ngen idih Khaki mo noh kelibung khaki dih tidih doo' pakai arih pangeh lau' arih lam uwang. Renga' tanab lau' arih lem uang.

Bagi uih lah, program perintah nuk naru' tauh doo' rurum, iyeh ineh mesti tauh doo' rurum bah, nekaruh sah burur ngen sah burur , mala karuh luk doo' sah burur ngen sah burur, nasihat sah burur dengen sah burur, nekaruh leh, mesti tauh nekaruh sah burur ngen sah burur, na'em tauh kereb ukem-ukem. Tak tauh ukem-ukem, 'at rurum tauh renga' kineh, mesti tauh doo' peburi', nebada' sah burur ngen sah burur. Tulu iko rasa da'et rena'ey dulun mey tiko nekaruh ngenah, nuru' iyeh sembayang ngemuh. Pengeh iyeh sembayang ngemuh na'en, doo' neh sihat, doo' neh mawang niyat muh keleh, kereb niyeh nekaruh ngemuh, Kinah.

Music nuk doo' piyan keduih iyeh neh gitar kadi' gitar neh peh nulung narih menani kayu' nani kristen mey sape' nih err doo' tidih kayu' an narih belajar kayu' kanut ataupun arang kineh makai sape'

"Mo kineh teh so dih mudan uhm mait idang, mudan mait idang <coughs> nekinih leyh, Ngilad doo' dih. Nekinih iyuk-iyuk may baken. ""Climate change' kedeh. Maya' climate change. Miyuh melau' keyh."

Key maya' kekamih dengeruyung ngulu usin, mesti kamih merey ngen tetameh kami lah, kadi' iyeh tetameh kamih, adi' abi-abi usin kamih merey ngen iyeh, ngen tetamah kamih. tetamah kamih neh ngulu sin dih bah. Utak kamin perlu ngan usin mutuh let ngen iyeh neh kamih, tama' merey usin pakai kuh belih ruti', belih gaweng kah, beli ajat kah kineh, tetapi mutuh usin ngen tetamah tauh, na'em men tauh mileh ngimet usin sebuleng kadi' lem sah keluarga tauh lah, seh tetameh tesineh tauh doo' tauh kerja peruyung kineh keleh. Doo' leh.

Sibu nuk pangeh nier uhm igu sinih Bua' Rambutan, uhm Bua' Durian, may kayu' na' nih uhm Daun Isip nih.

Ooi, inan tungen tun teh lemulun kayu' mate yama nilad mala kapeh ayu ideh nilad ulun deh nilad kayu kanid kanid mala kapeh ulun deh nilad ye rinat kai nih doo' keli'o kediah kadi' keteng doo' rena'ey kediah ta'on iyeh.

Eh na'em arih keli' nun nuk kenen luk doo' kinuan burur lemulun, neh doktor teh mala mileh mala sineh dih. Ken teh kenarih nih, kuman tung-tung teh arih, nun nuk peh maur batek narih, luk doo' ain, neh teh luk kenen narih. Neh luk mesing liyang munung arih neh teh kenen arih.

Bunga' tibu nuk sinier uh lem igu sinih may iyeh neh ulun uhm ulun neh, ulun ubih. Doo' bata' dih bah. Tak ubih nuk sinibu tauh neh keyh mulun nidah keyh doo' tebuut teh ribed daun deh bah. Kadi' tak daun deh doo' ribed neh tauh ngalap-ngalap daun neh kenen bah. Tuen tupeh dih tuen tauh ngelened ngeriki nidih, tuen tauh kuh soup nidih. Neh doo' tibu nuk leng-leng doo' ngen tauh penguman keh kerid tauh lah. Kayu ena' uhm ubih inih. Daun ubih nih. Neh nuk doo'-doo' neh. Tak naem nuk penguman tauh baken, naem kerid baken may nekap daun ubih ayu teh tauh. Nih penuman tauh Lun Dayeh, Lun Kelabit. Nih kaleyh, doo' mula Vitamin C sineh, daun ubih sineh. (Thank you).

Mo tuseh kayu' lemulun nuk naru' business nih pu'un-pu'un iyeh neh let ngen kayu' usin luk pakai deh start business neh, kedueh kayu' tempat atau pun ruma' nuk inan deh naru' business neh pun tuseh tineh na'em mula' lemulun la' mey.

Oh, na'am kereta. 'am motorsikal, tapi ngalap idih kuwan anak lah. 'at uih drive. Ngilad inan morotikal uih pengeh uih neh eksiden nilad bah su 'am uih la' pakai motorsikal. Kineh tuih ngen kereta lah, pengeh uih eksiden su na'em la' drive mesing nekinih lah, repet ngen anak, repet ngen awan.

Bawang nuk inan uih pelaba tu'uh doo' pian mey mikak ieh ineh Bawang lun Israel lah. Pernah tuih nupih uih miney nangey malem dih. Uih pelaba doo' pian terun kadi' narih nupih miney nangey. Ni'er kapeh teh bawang Israel kinih.

err Renga' uih tinganak malem luk err numur satu luk uih naru' maya' lawey tetamah uih leh mey ngi mey ngi iyeh muit uih ma'en kayuh maya' iyeh mey ngerabat uih neh suk tu'en kuh kadi' belajar ngerabat ngan iyeh belajar ma'en kayuh peh narun ngan iyeh kadi' uih doo' piyan err maya lawey tetameh uih. am kereb sebuleng, kapek peh am tikoh mileh ngimet karit peh am tikoh mileh tetameh mudih nulung koh iyeh mada' dih kinih kinih kenah'. Neh doo' anak nuk doo' rurum maya tetamah dedih keleh. Kineh iyeh.

Err... doo' pian ni'er lukisan nuk tu'en deh ngelukis luun na' kulit kayuh. Tu'en deh ngelukis err... luun alad ruma', lem kedai... Neh lukisan nuk ineh leh. Doo' pian tu'en ni'er.

Masa narih doo' liyat kineh masa renga' Tuhan <coughs> kerja lem tebubpun lemulun eh lah, memang awang niyat narih luar biasa kuayu' ineh, pelaba narih ni'er lemulun nani, pelaba doo' piyan ni'er lemulun sembayang kayu' ineh, nen nuk naru' narih doo' piyan lah kadi' kerja Tuhan terjadi'.

Keyh lem bawang tauh nih numur satu tauh nekap iih suk Pengulo' tauh lah. Iyeh kuh Lawyer tauh nih. Iih Pengulo' tauh. Iih Tua Kampong tauh may ngen ideh neh tauh nekap uhm nasihat lat ngen ideh. Kadi' naem man lawyer inan tauh ngi kampong kan? Inan Tua' Kampung tauh. Ideh nuk mileh nulung tauh, ngen tuseh tauh, enun tuseh lem erang tauh ngen tuseh tauh, lem keluarga tauh may ngen ideh nih tauh kadi' ideh marey nasihat ngen tauh ideh nulung tauh sebagai lawyer tauh nih bah. Kadi' tauh inan Lawyer lem kampong. Doo' neh kineh doo' asal tauh doo' rurum ngen Tua' Kampong tauh, ideh nasihat tauh dengen doo'. Mawang niat ngen doo' rurum. Doo' ajar deh ngen tauh kineh.

Mo ngilad ideh mili' lun rayeh peruyung miting peruyung pekaruh pigang tisu' nideh tuen ideh. Tapi iih suk kaleh pen lalud teh kediah, daet niat. Nekinih mileh deh bah tuen deh ngurit luun na' lun kertas tuen marey dih bah tuen deh marey lam kertas neh mileh nideh suk noh dih bah suk ngitung iih menang. Inan nuk nekinih bah.

err nuk piyan narih do' piyan narih ni'er lem kebun narih memang narih d'piyan ni'er kayu' bua', ideh kayu' bunga' ideh kah atau pun apa kah, kan doo' ulun deh kayu' ineh eh kadi' neh narih doo' piyan mey ni'er deh kidih-kidih, bersih deh.

Mo' doo' pian pakai na' bakad puteng... nuk err... nuk doo...nuk belaan deh, tak koo pakai lem lau' teneb ko liang iih.

"Kadi' edto nuk inan uih mudeng... risu' inih lah, plaba mudan. Plaba mudan. Mikat niko keluar. ..Taa... Mikat niko la' mey ngerabat lah. Kadi' mudan so. Teneb neh na'en. Na'em niko kereb mepet rabat mudih men. Mey madil piko na'em kereb kadi' so nih mudan. Tak so mudan pengeh ngilad, pakai na' lapung payo tauh. Na.em ineh kereb mulun lem udan neh. Kadi' mudan so neh matey neh na' lapung payo neh. Neh ngilad. ""Em tauh kereb keluar nga' so mudan. Nga' so rikan, na'em mudan neh inan tauh keluar mey nilu' a'ey kah, nilu' pelanuk kah, nilu' baka kah. Neh nuk tu'en tauh ngilad. pakai lapung payo Na'em meh kereb mulun lem udan."

Raut err anak adi' ruma' tauh nekinih iyeh neh volleyball lah err mey raut bol. Diweh neh nuk err tu'en anak adi' ruma' tauh raut.

err <coughs> tambah nilai tambah kredit nilad uih mutuh let ngen lun ruyung uih lah tulu usin uih na'em sukup peh bayar telefon uih kah na'em sukup pakai bayar credit uih kah , mutuh ngen abang uih kah, mutuh ngen uncle uih kah, mutuh ngen kinanak uih kah supaya ideh mileh tambah lah nulung koh tambah kadi' na'em men usin ikoh sebuleng bah, mesti koh mutuh let ngen lun ruyung iko uh tu'en tambah sinih to' bayar credit na' credit kuh nih nulung to' bayar bill telefon uih nih na'em sukup duih merey nideh nulung narih. Neh leng-leng doo' ngen tauh lun Kelabit nih lah mileh tauh petulung dengan seburur ngen seburur keleh.

mo am tu'ngen radan um belajar pasal AI nih artifisal inteligen keteng nekap kapeh teh Artifisal inteligen nih kereb um kereb kali senaang arih leh uih pun masih la belajar ngen tulu inan lemulun ngajar uih pun do pian la belajar nih nih seh nuk leng um leng leng do leh um kadi AI nih nuk nilad uih ngelinuh ken inan technology nuk ku'ayu inih um nekinih pengeh inan tapi uih sepat inan um belajar dih am sepat belajar dih leh

Adto ruma tahu selalu iyah laba la'uh lah[aah] utak kayuh maso, datam tanap iyah[aah]inah tiah pelaba mudan man[aah]a'am kareb ngilad[um]mudan iyah pelaba nah kinih ngi ruma ta'uh, laba la'kuh

Kayu' narih nekap lawyer mesti narih err keli ngadan deh, ofis deh kayu' ineh idih teh narih kereb kayu' pekaruh gedah , Tulu koh na'em biasa ngedeh 'am koh kereb na' pekaruh gedeh, 'at teh ileh muh na' merey enun neh an muh la'

Aaa... selalu nya surat luk iten tauh renga' tauh nalan mey bawang beken ieh inen tauh muit surat tingki tauh lah, surat tingki tauh, surat tenganak tauh luk tu'en lun deresa merey ngen tauh... Ngen ideh ibal dih surat tenganak berey pengulo' idih ngen tau. Ineh neh tu'en tauh muit nalan-nalan supaya renga' lemulun ngitun let ngapeh diko, lun enun tiko, neh niko merey surat sineh. Lem surat sineh idih neh nga... bangsa ko. Bangsa' Kelabit ko. Let ngapeh diko. Neh neh lemulun keli'o. Let Long Seridan ko kedeh. Kadi' neh tauh doo' muit surat nuk ineh, tingki tauh supaya lemulun kereb ni'er dih nga' tauh mey ngih bawang beken. Okay.

Mo kereb sekulah lad, ineh suk ru'en uih belajar iyeh ineh woodwork neh belajar naru' kayuh, belajar ngelukis dih, belajar nari dih, belajar ngelukis lem[err] lem bukuh err kapeh arih no' nari dih, pengeh ineh 'an arih naru' dih maya' lukis arih neh, Kineh teh kayu' lukis luk biasa dih ikoh keli' perspective dih, ni'er let lem lidung peh pingi, lem lidung peh pingi, let peh musih, peh patun kineh kapeh pudut dih. Nekinih bah renga' koh pakai gaber ngesu sekenan ooh patut lah arih ngelukis luk midih kayu' inih ilad. Neh doo' dih.

Raut nuk doo' pian uih naru' uhm ngilad iyeh ineh raut bol may aut hoki dueh neh. Neh nuk doo' pian narih ngilad. Ngered narih naem narih kereb naru' nuk midih nuk ineh nekinih.

Luk uih fikir luk kereb tu'en arih lun tauh lun dayeh nih lun Kelabit nih kereb tauh tulung sama tulung. Lati' peh tauh peruyung teh tauh lati' lah err lati' tauh, nebpeng neh tauh, nibu neh tauh, ranih neh tauh, peruyung tauh supaya tauh kereb nulung seburur ngen seburur, 'am neh tauh kurang let ngen na' lah, let ngen err gaji tauh , am teh tauh kurang let ngen nuk kenen tauh kadi' tauh peruyung nibu padey, tauh peruyung ranih, tauh peruyung tupeh dih ngelaak peruyung neh tauh bah. Neh dagang luk doo' la' tu'en tauh ngi ruma' tauh, kereb neh tauh masiew bera neh lah masiew seh burur ngen sehburur mula' men bera padey seniiibu tauh keh. Neh iten tauh pedagang keleh.

Keadaan sekolah ruma tauh nah kinih[aah]doq dih[aah] a'am idih kayuh apo nah ,a'am buruk kayuh, do dih lah[aah], kareb idih inan belajar kayuh inah... do dih.

Oh doo' senang arih kuleg weh linuh arih. Tui iko lekasang sembayang mutuh doo' lat ngen Tuhan. Mutuh Tuhan marey niat luk beneh, luk mileh pikir ngemuh. Rapet ngen kuasa lat ngen Tuhan. Kineh tupu tidih. Tak arih mado lat ngen Tuhan ileh narih pun mado. Inan ileh muh pun baken dih napeh. Mesti arih uhm pelaba ingat ngen Tuhan. Doo' tui', doo' sembayang ngen Tuhan, pekaruh ngen Tuhan. Kanep idih marey pujian shukur ngen Tuhan. Halelliyah.

Naru' narih doo' renaey iyeh neh sukup exercise kineh sukup narih kayu' kuman kineh, sukup rudap kineh inah naru' narih uhm doo' renaey lah. Tak narih am sukup rudap pun tuseh narih may kemait.

Un doo' piyan kuh ngen bakad no' luk belaan deh kuh cotton atau khaki , neh teh doo' piyan kukeh, mey ibal err bakad batik pakai arih mey sembayang pakai arih mey party kayu' ineh lah.

Lem ayu' bayar atau belanja' maya' lam bawang tauh nih uhm mula' teh na' pakai aki'-aki' lah. Kadi' tauh ngalap barang kayu' tauh ngalap puung masiew, neh pakai tauh belanja' tauh. Usin nuk ineh pakai tauh lah. Nru' ;ati' peh renga' tauh masiew bera tauh ineh pakai tauh kuh belanja tauh. Lam laak nuk tuda' laba nih tauh mileh naru' uhm naru' masiew barang tauh, masiew laal tauh, teripun tauh. Ineh nah usin pakai tauh kuh belanja' tauh lah. Nah doo' inan ileh tauh ngiuk ulun tauh. Kinih keleh. Doo' terima kasih leh.

Eh jarang arih ni'er deh nu'uh desur nuk no' malih nih ideh neh mileh mu'uh ideh sendiri' . Mo renga' uih mated deh mey peresa' lit arih mey mated deh. Renga' ideh mileh mileh drive keh ideh sendiri' teh nu'uh deh. Mo' renga' deh ma'it baru teh arih nu'uh deh bah. Mey mated deh mey ruma' sakit tu'en doktor peresa' merey tabat kayu' ineh.

Pu'un-pu'un mimang ideh mada' tauh lem pasal kayu' karuh Tuhan, lem kayu' ago kayu' ineh. Kedueh, ideh mada' kapeh sara narih aaa... kayu' hormat lun beken, na'em kedaluh ngen lun beken kayu' ineh. Aaa...Merey narih doo' paad lemulun beken kayu' ineh na'em kedaluh ngen lemulun beken. Ineh nuk plaba doo' kedehngen narih ngilad leh.

Serangga atau pun rera' nuk leng-leng rayeh lem bawang tauh iyeh ineh rera' na luk tumuh dih luk sia' neh. neh luk leng-leng rayeh lem bawang tauh lah. Rayeh ruma' neh bah. Rera' tumuh ken tauh ngidih, naru' ruma ideh neh, ideh neh ma'it sengetep leh err jaga'-jaga' teh utak papu' ngan nuk midih sineh, selalu tu'en deh nutud inan ruma' rera' tumuh, rera' tumuh kedeh ngidih, neh nuk la' ngetep-ngetep tauh lah, jaga'-jaga' tauh ngen rera' sineh kadi' merar deh ineh ma'it sengetep deh meh teh. Keladeh ruyung ineh beruh kadi dari keladeh tapi ngetep tideh, tauh mesti jaga'-jaga' lum. Neh serangga nuk ba da'et-da'et ruma' tauh neh, rera' tumuh neh, rera' nuk dari neh peh ngetep tideh neh leh, ma'it sengetep deh, mey na' kayu' na' laled, ngetep tideh neh.

Mo err tulu narih ma'it kinah tulu narih ngi kampong nangey memang narih mey petulu ngan Dresser lah, mala ngedah enun nuk naru' narih ma'it keleh ideh kereb keli' kah merey ubat narih. Kayu' tungey bang bawang la'ud memang narih mey petulu ngan kayu'

Ngilad raut anak adi', raut gaing kedeh neh, peh pana' gaing neh sah raut luk na'. Nekinih, 'am ideh raut neto', 'am keli' ngudeh kadi' ideh da'et mudut da'et ileh ngimet karit terun neh naru' deh na'em raut dih. na'am lemulun err mileh naru' nuper, 'am lemulun mileh no' nuper.

err Mengenai dengan sokongan sekolah uh kereb buri bang bawang tauh inan. Nulung tideh kayu' guru'-guru' neh keh, merey tideh karuh nasihat-nasihat lem bawang neh, kapeh-kapeh ayu' kai mu'uh anak-anak kai mey sekulah, kai mendorong-mendorong , am ngerimet-ngerimet deh lah. Mesti merey masa ngedah na' sebayang, merey masa deh sekulah, merey masa deh belajar lah kineh, na'em ngeruut-ngeruut. Ngilad keh eh muit mey ma'en kayuh lah. muit deh mey ngerabat . neh 'am neh masa anak deh neh mey sekulah. Neh satu masaalah tu'en tauh lun Kelabit ngilad. Doo' neh kinih pekaa' neh tauh bah, 'am neh tauh naru' kerja sineh, ngilad neh pelaba tu'en tauh keleh.

Nun nuk uih doo' piyan iyeh ineh kayu' lawid kayu' ineh tuen ngeriki rega' uhm sengayad ideh pangeh tuen naru' tudtu' ngeriki dih. Ineh pelaba doo' piyan keduih lah

{ah] Luk milah lukis lem bawang kamih ngilad leh iyeh ineh Seliman Ibuh kedeh ngeneh. Seliman, mileh kediyah lukis na' puung dih niyah err lukis nuk beken-beken peh ngeriruh dih lah renga' ngi sekulah ngilad iyeh neh doo' ileh lukis ngan kaih ngilad, Seliman, Seliman Ibuh kedeh ngenah. Idih tiyeh, he's around lah, mileh kediyeh lukis. Iyeh tupu teh keli' keduih mileh-mileh lukis lem erang kamih ngilad lem tahun. Nekinih mula' anak adi' nuk mileh-mileh sekulah, mileh deh lukis. Nekinih doo' .

Mo nuk paped uh neh nier iyeh neh Kuyad lah lem kebun tauh bua' tauh ngi Japil neh. Ideh ngi udung kayuh kayu' ineh. Ideh neh paped sinier keduih lem tuda so nih lah.

Mo lem ayu' raut nih luk peruyung luk perakum doo' tidih ngan raut nuk no'dih raut bol, raut volleyball, raut takraw kah, raut rugby kah memang dih doo' err lemulun mula' raut dih. Utak ikoh neh raut uput pen err nuk lemangui dih err raut no' kerate kah, taekwandoo kah, silat kah memang sineh raut no' sah burur lah. Raut nela' err nela' gaman lah ineh memang raut[err] tu'en sah burur lah, pebukut peh ineh tu'en sah burur.

Aye suk naru' uhm lun tauh pelaba tuseh iyeh ineh uhm kayu' mait mula' gula' kineh may ait deh kayu' dita' dara' neh nk naru' lun tauh. Keteluh iyeh ineh uhm kayu mait batek kayu' neh nuk pelaba kadi' ngi ruma' tauh

Mo, tanggungjawap lun merar luk pengeh seh mili' lem erang kai ideh nasihat kai supaya kaih inan rurum kaih lah. Kerja doo'-doo', perurum doo'-doo', 'am kedaluh-kedaluh, nulung seh burur dengen seh burur tulu sengih inan kerja berat mey nulung iyeh nulung iyeh kayu mey ma'en kayuh enun kah. Inah nasihat ideh kayu' Tua Kampung kai Pengulo' kai supaya inan rurum kerja paad lem erang kai lah. Inan masa kai mesti nulung seh burur ngen seh burur. Adi lem reang kai [stammers] neh kinih inan luk da'et rena'ey, perlu tauh mey tulung deh lah, nulung iyeh lah. Kayu' mey ranih kah, mey nu'an kah mey lati' iyeh. Neh nasihat Pengulo', Tua Kampung ngen kai nekinih.

Mimang narih keli' lawey narih kayu' mey err ngi ebpa' kinah, mesti koh keli' dalan ngipah iko kayu' nalan lah. Mey' maya' err dalan mey nuju ebpa' kinah memang iko nalan maya' luun batuh kayu' ineh.

Mo... tambah kridit nih. Mey belih kridit ngen err.. towkey nuk err...luk masiu kridit teh arih. Kidih teh doo' senang. 'Em ukeyh nis pakai bel. Ta'ut ukeyh pakai bil. Mey belih Kredit...

err Perlu neh tauh nuk tauh lun merar nih nasihat anak-anak tauh nuk mey sekulah lah iyeh neh tak tauh mula' bukuh exercise book nih kinanak sengi na'em diyeh dih, kereb teh narih merey sah exercise book wan neh, nulung iyeh lah. Tulu tauh ni'er sah anak nuk peruyung tauh kinanak tauh nuk peruyung sekulah neh ngen tauh da'et ileh eh, ngajar iyeh lah supaya iyeh piyuk mileh. Neh doo' neh, supaya anak sekulah sineh tu'uh pan iyeh da'et ileh ngajar iyeh supaya iyeh kereb mileh tiyeh renga; narih ngajar-ngajar nekaruh ngenah. Mesti inan rurum nuk doo' doo' lem erang anak tauh lem sekulah neh, am tauh ngima' 'at ileh iyeh, mey tauh nekaruh ngenah mey tauh mada' iyeh supaya iyeh inan semangat luk beruh 'an tauh mala iyeh neh mileh-mileh sekulah. Kineh lom,

um iyeh tu'un narih ngetun ranga inan a'it me'ngen doktor nekinih ngilad ke me'ngen lemulun nuk mileh metara teh lemulun nekinih ngesu ngen doktor tarih ngetun nun a'it narih inih mala kinih teh a'it arih um keli doktor leh idih mileh arih mala kapeh a'it dih kenarih um mileh neh doktor um mala nun dih mere ubat

<coughs> Oi mikat teh arih mala kapeh bala dih, mesti kadang mala dih kidih tidih doo'. Bua' padey nuk pengeh senibu ngen nuk pengeh rayeh , nuk pengeh rayeh neh memang dih pengeh mulun lah neh burur lawa padey pengeh mulun idih nidih ngi ba'an nedih bah. Dih ulih yah ulih nedih.

Mo luk keli' narih err luk tu'en narih kenep cho lah err ineh bulan diweh na' nih so nih kadi' diwen doo' merar na' siren narih, 'am tungen teh lun merar tauh mala na' malem lah kayu' getu'en, 'am keli' nun ngadan neh leh, tapi tauh keli getu'en tupu.

err utak luk tu'en lun merar nekinih eh, neh nideh ngalap na' lah, ngalap kulit kayuh en deh nutuk nidih lah dari-dari, neh nideh nesen-nesan tauh, nehn pakai deh leh, kulit kayuh senutuk. kukud koh, neh pakai neh kukud , na'em men ubat beken keh neh ubat tauh nuk inah. Memang renga' tauh mait ngalap ubat let ngi klinik lah, neh tu'en tauh pakai nekinih. Ngilad memang tauh pakai kulit kayuh lah tu'en tauh nutuk nidih pakai tauh nesen luun kukud nuk bara', mait batek. Kadi' nekinih mula' klinik maya' iring tauh, na'em neto' tauh pakai ubat kulit kayuh. Kinahiyeh lum.

<coughs> Mo rayeh peka' lem ayu' eso lam pulu so nuk laba. Iyuk-iyuk lau'teh nekinih pelaba tidih mudan am tatu' inan ramalan mala neh mudan am tieh mudan lau' tieh keyh. Ramalan mala dih lau' mudan tidih. Mudan merait merait, mudan ribut ngen bario.

Mo mula' tabe tagung jawap Lun Rayeh Lun Merar nuk pangeh simili' lem rang lun mula' tapi inan teh luk uhm ngalap idih kineh-kineh tupu kadi' ideh simii' dih nah tagung jawap kadi' narih' la mala deh lem inih pah. Kateng mulun teh arih bah. <laughs> nuk mala nuk daet.

Idih lem linuh uih mimang doo' lah. Mesti tauh ngesu-ngesu marey nasihat neh tauh, marey karuh luk doo' neh tauh, marey linuh nuk doo' negen tauh lah deh nah. Mesti tauh inan rurum peruyung tauh tudo nakaruh neh tauh inan masa lun ruyung tauh kinanak nuk baken mesuseh. Neh neh tauh peruyung nulung iyeh supayeh iyeh semangat neh idih. Iyeh Inan awang niat kadi' tauh nulung iyeh. Kineh neh doo' neh tauh, ineh-linuh tauh nuk doo' lem erang tauh. Ineh nuk tuen tauh pakai. Nulung seburur ngen sebrur, nekaruh seburur ngen seburur marey awang niat seburur ngen seburur. Enaun pelu laih sineh neh tauh marey bantuan ngeneh. Kineh neh keleh!

Mo telephone nih <coughs> am idih doo' ngen tauh lah ngen tauh pelaba tuuh pakai. Temiseh dih uhm ngimet kidih-kidih kelupan deh neh kereja dedih. Kayu' nak sekolah pun kelupan tidah naru homework dedih. uhm kedueh telephone inih naem doo' kadi' iyeh kadi' ideh ela' nier nuk naem doo' tuen lemulun mala kinen lah.

Ooh jarang narih nulis-nulis bajet ngilad. Kadi' mula' luk baken tuen narih nuuh. Masa uih inan krja lad nah lah tusah, an narih nulis pah idih inan tah lemulun marih may mutuh tulung ngen narih. Lam masing nekinih masing naem kerja narih su mait neh pun kineh tah. Ela' iok nulis pah pun sala' tidih <laughs> Nah rapet ngan bayar cukai tupu lah. May bayar sukai pangeh.

Bah. Mala kayu' karuh doctor keh sukup exercise arih kan idih exercise nuk naru' arih ba merur, 'am. Doo' kuman , mili' luk kuman doo luk naru' arih doo' rena'ey am pelaba kuman nuk err nuk midih nuk naru' mula' cholesterol. Doo' tungen teh Cholesterol be' renga' idih pelaba mula' da'et tidih . Jaga' nuk kenen kedah. Inah teh linuh arih am arih pelaba stress.

"Nih tuseh lem rang tauh malem mulun nuk naru' dagang malem. Pad nuk puun-puun naem men usin narih may belih iih barang <laughs> nok bah. Usin naem iyeh marey moo' moo'. Kadi' maley tauh ngilad tuen tauh mutuh moo'-moo' teh barang ngedeh kan, ngen lemulun nuk inan barang. Nekinih renga narih nier masiew inan dagang neh nekinih lem erang tauh neh mesti tauh bekerja ngen laih ineh lah. Begaji ngen iyeh. Ngen towkey sineh nuk inan barang neh supaya gaji ko ngen iyeh pakai ko mebelih barang renga' iko naem usin. Neh satu cara tauh kereb ngalap nun ngalap usin pah belih barang lem kedai sineh kaleh. Leh kineh iyeh doo'. Daripada tauh la' meno-meno lah, kerja ngen iyeh neh pegaji ngen iyeh, kerab pegaji ngen kawan baken nuk inan usin pen. Neh tauh balih barang ngen iyeh. Kaleyh. ""Terima' terima ken nya"" (Iban words)"

Mo kayu bajet narih dengaruyung mimang narih kayu' inan plan ngidih lah. Tuda' pendapatan muh kidih tiko kereb belih barang leh. Tulu iko sebarang ngen kayu pakai kah sin kineh mimang idih masalah kinuan narih.

Na'em tungen teh kapeh arih na' nu'uh lun nuk tuseh nih tapi arih merey kaunseling luk doo' ngedeh. Mula' na'an cara kaunseling ngen lemulun tuseh tapi arih nekap enun tuseh keli'...nun tuseh deh leh. Muit deh sebatang mada' doo' Tuhan.

<silence> okay, nun ayu tuan lun muyuh ngan ay'ah <silence> pu'ong lah, moq pu'ong kah...[aah] nuk kayuh pu'ong kah, kayuh usang, kayuh barek, kayuh la'al kinah lah. nun nun lun a'yah.

[oh..]Inan <silence> ayuh technology nih nabeh, do dah, tapi technology nih koh salah pakai idih memang dih naam do lah. Technology luk[aah] ngadaat, ngadaat lamulun, nuk ngadaat ngadaat bawang lemulun, memang sinah naam do lah.

Err... Mo, lemulun nuk buro let pu'un let lem bawang tauh malem, ideh mey nekap dapeh bawang nuk muneng mey ngih kedai kayu' ideh nuk ngih Lg Bedian ngilad. Ideh buro let Seridan ideh mey ngih Kedai. La' muneng, ngih kedai Marudi' neh. Spaya nga' ideh la' belih-belih barang keyh muneng nideh, muneng nideh nigh kedai Marudi neh'. Neh tujuan kedideh la' muneng. At the same time kedeh mala nga' ideh inan barang, kayu' tauh midang padey, senang teh muit maya' dih mey Marudi'. Kalau banding dengan, tauh lun Seridan kan, lun Seridan, mado men ketauh, pakai alud neh tauh, pakai kereta neh tauh. Kadi' neh kedideh pian bubuh leh, bubuh mey bawang-bawang nuk muneng-muneng ngih kedai. Pengitap kayu' ideh lun tauh Lg Seridan ngih Lg Bedian neh. La' muneng ngih kedai deh. Kadi' supaya la' belih barang pun senang. kerja midang padey kah mey muit deh mey Marudi senang berbanding kan dengen kamih nuk mado, susah sikit.

<coughs> Mo nuk naru' sekulah technology sekulah nih doo' computer nih mey ideh guru' juga kereb ngajar err technology nuk beruh-beruh nih lah. Ngilad eh am deh kereb naru' dih tapi nekinih deh kereb naru' idih.

Mo, renga' uih i'it ngilad nuk doo' piyan uih nih ngilad mesti uih doo'piyan mey madil lah, doo' piyan mey madil baka, madil pelanuk, mey nekap pung lah, Neh doo' piyan narih nilad supaya narih keluar mey madil, mey ngerabat kah inan penguman neh narih bah, ineh nuk piyan keduih renga' uih i'it ngilad, supaya uih pikir inan neh lawid kenen narih, inan teh labo baka kenen narih lah. Nga' uih pikir uih mey rayeh nih mesti uih nekap seh kerja supaya na' gaji uih neh apen uih neh kuh belanja' keluarga uih kuh belanja' lemulun lem kampung uih lah. Perlu uih nekap kerja' supaya usin nuk gaji kuh ineh penulung lun kampung. Neh, penulung lun ruyung tauh neh. Keh.

(Motor sound) Mo nem tungen tun teh seriteh nuk keh rancangan TV inih raut nuk lem TV nih tuda' lak naem nier ideh bah. Kereb narih madi' ngilad doo' piyan nier seriteh nuk naru' narih riruh, piyan nier seriteh ideh nani, doo' piyan nier seriteh Bruce Lee, doo' piyan nier seriteh Elvis Pesley, nier seriteh Cliff Richard nan nani nuk doo' piyan ngen nani doo' teh arih uhm noh ngitap ideh.

<coughs> Nuk midih piyan narih lem so-so luk beruh nih tebe' kesihatan narih doo' kayu' diberkati oleh Tuhan, err ineh tebe' luk pelaba doo' tebe' leh tulu Tuhan kereb naru' dih kinuan narih.

Naem tungen teh perhidmatan nuk doo' tuuh perlu tuen lun mula' sah public transport. Sah uhm noh lah free medical kedeh ngen sineh. Naem keli enun karuh tauh Lun Kelabit mala peh lah. Narih may ruma sakit sah am teh narih bayar dih bah. Mula' lemlun luk ah tuseh bayar bayar kayu' uih nih. Kineh tah naru' alad nuk doo'.